Suuie, ayyeala ton fe, tiel ton fe, egedriel ton fe, fagril ton fe, <hesitation> kamila ton fe, ayyeala ton fen suuie, suug yani mallerun ken shayga nia, ken kabaka kaba, ken yani malleka ken allir, irbumun yani tar irinane bagnie مافي, yala minara? Yani in urtiril ton egedril ton fam_ feanane suuie halala gon gen, kaba gon gena, ken nia gon gena, lakin, abadil ton gon suu fen, fi shajar eakul ton muteda kachikan ingar suu nuley fen, in galag harama, wala damu udogo, lakini urtiri ni kamilato misa_faka defan, suutan ashriya kaba gonge niya gongelu.